هيك الشبيح هو ما يخاف من الضلام ياخي ضلمت الدنيا ولا يعيط لأمه و أمه هى كيفو زاده تخاف من الظلام ماعرفوش كيفاش هاكا يبكي و الأخره تعيط هاكيكه و ربي إستجاب هاكا لدعائهم.